السمكة الشفافة يوم شفتها في فيديو حسيت انها شي من الخيال فيها جمال خلاب وغير معتاد وكأنها مو من الكرة الأرضية, وتعطيها هذي الميزة قدرة التخفي عن الأعداء ومع هالشي اتخليك تتأمل في صنع الله وين احشاء هذي السمكة الشفافة اللي تشوفها كأنها مع أنها شفافة بس ما لها أحشاء.